أفضل طبعاً ضعف <hesitation> ضعف المال، طبعاً ضعف المال اللي يكون يوفرلي كل حاجة أنا عاوزتها وكل الحوافز اللي نبي نعملها بنعملها، ب- بواسطة المال بنعمل كل شي أما ضعف عمري فهنعيش كيف ما أنا يعني، كيف ضعف عمري كيف ما أنا أبقى عايشة لكن ضعف المال مفيد جداً في تلبية احتياجاتي.